Kua jevae reta oime ipepo, jaeko tembiporu ikavigue supereta, jukuraï jaereta oguata vaera ɨ rupi, jokua mbae ngara oguata reta ɨ rupi, jokua ömoakuaä reta ɨ rupi